කාගෙ හරි <hesitation> මුදල් පසුම්බියක් මට <hesitation> හම්බුණොත් <hesitation> මම කරන්නේ <hesitation> ඒ මුදල් පසුම්බියේ <hesitation> තියෙන <hesitation> සහතික හැඳුනුම්පත් <hesitation> නිරීක්ෂණය කරලා <hesitation> එහි තියෙන <hesitation> ලිපිනයට <hesitation> එම මුදල් පසුම්බිය <hesitation> තැපැල් මගින් <hesitation> යැවීමට කටයුතු කරනවා. එහෙමත් නැතිනම් <hesitation> එම මුදල් පසුම්බියේ <hesitation> කොහේ හෝ තැනක <hesitation> සම්බන්ධ කර ගත හැකි දුරකථන අංකයක් හෝ යම්කිසි දෙයක් තියෙනවා නම් <hesitation> ඒ තුළින් පණිවුඩයක් ලබා දීලා <hesitation> ඒක ලබාදෙන ක්‍රමයක් හදාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැතිනම් <hesitation> ජාතික හැඳුනුම්පතේ ඇති නම <hesitation> සොයා බලා <hesitation> සමාජ මාධ්‍ය ජාලාවල හෝ සොයා බැලීමක් කරන්න පුලුවන්. එහෙම නැති වුනොත් ඇත්තටම <hesitation> මූලික වශයෙන්ම කරන්නේ <hesitation> ප්‍රධාන වශයෙන්ම කරන්න හිතෙන දේ තමයි <hesitation> ජාතික හැඳුනුම්පතේ ඇති ලිපිනයට <hesitation> එම මුදල් පසුම්බිය <hesitation> තැපැල් කිරීම.